to baɗi siya ko hinɗa ko koli zaini, an baɗi siya ke na kolshe zaini amma kiti zainimmi kitbozi zummu'a, kitiz zummu'a nako hinɗanni kona ko nduko kori goko hankalko ka zummu'a tona komennonkiz zummu'a handi 'yai ko inabu banda dango ka gabsuno nadino gabkon sino komi ko- kofotiyo tiko ko kogo billa riya ko aa kogo ko gotko riya ko kogo gatko ga zatko bunga yoto ko daito ko eh taɗitku zatko bunga na bono kudait zani ku eh taditku daman zaini abani hinɗa kai kitzaini sobaɗi gaɗanko zoi dan sabo lokalo moishe zabbi ki haditku ku ishe taditku farmi goyiya a- a- arishin ki zabni dansaboki kolshe zai ki rayuwazse amma ɗeno kigo bolo damanse kanadi, andikanadibu a ianbu amma nako ito kanadibu a inabu amma nako iko kanadinni andi ey moɗi bogaɗanni denogobono sai haburi na eyku hinɗanko badi yiwonku shikenan kumetku kizofeo kugoli 'yanku be moɗi, naku gonanku be moɗi shikenan ko enko shiranku shiranku shikenan saiku watse kugoga monsum saina baɗito wuya nawuya aa gotko kori aa kobiɗe dabbatko de'i aa koko gotko a goma dikdai wommun daizini amma 'yammi iko 'yabummi kawai saiko goko goma ko golshenge goma a gebeb biya kumano dole nako meno an ehko metu kisi harzabno bunga ei- eyya gonno ehnikon ah zina koki bowayene eh kokiwane ah ehneni zina to mu inasi ka'a dan mukola zaini sosai to ku enko taditku wanse ku ɗenatkunni shikean saiku gafko billa rutoyyoto nagaf rutayyoto ba'ino wuyawo saiko monte billeko dahko ke itu zagawatkuno, zagano ku mano shikenan kutun golitku be'e miɗi daman 'yami ɗeino ki gobolo damat kanadime ko ina, ah ko ina kanadibu ko ina lolo mondu so ko deno kitema saikoleko e'haburi kite sannan ku'eh samboɗi bolo harku eh kanadi ki zabbi goiye kanadi ki zabbi shikenan sai billa kori kawai, nadukko kori kumenot to'inko baito kom ɗeno mediko enko monsum magriba, magriba ko monsum wammi to kobona bille ko ɗafana moikona.